باش تعتذر لشخص ما بطريقه صحيحه أول حاجه لازم تكون تعابير وجهك صادقه، لازم تكون عليك تبان عليك تعابير الأسف، لازم تكون كلماتك نابعه من قلبك و تعتذر لهذاك الإنسان من قلبك و تطلب منو السماحه، مالزمش تكون إنسان فظ.